अगर आपतो अपरा खाणौं मां ल्वोंण कम चेंद त सबसे पलि भेरो ज्वो पैकेट वलु खाणों रौंद ना, तेते बंद कर द्यावा। जेते हम प्रोसेस्ड फूड भी ब्वोलदन। त यि सब अच्छि चीज नि छिन स्वास्थ्य ते भी। जब भी आप खाणों छिन पकौंणां त नमक कम कमण्यें कन। यमण्यें मसाला ल्यावा, ज्वो नमक रहित व्हंदन, जूंमा नमक नि रौंद। यमण्यें जड़ी-बूटी भि ह्वोंदिन हमरा पहाड़ मां। लसण कू इस्तेमाल करा थोड़ा सा। जन खट्टा रस ह्वंदन, सिरका ह्वंद, यूंकू इस्तेमाल करा। ये से क्या ह्वंद नमक की मात्रा खुद ब खुद कम ह्वे जंदि अर हमरु शरीर भी नि मांगद तथ्या नमक।